Oimeko jeta kirai oyeapo vaera tembiu reta, oime amogue ikavi yau jayajɨ mbae va, oime amogue tembiu ikavita yau jayajiva, kua yaikuakatu reve yave mbaeko ñanekirei yayapo, yanderembiu jare kiraita yauva, jokua oimevi yandereta yaikua kiraita yayapotava